<hesitation> Ya, samy magnana ny tsirony karazagna divaigna, de <hesitation> fomba ahafantarako ananjy zao a: misy a masimasina, misy a mamimamy a, de misy a bebe <hesitation> alcool, misy a sy de bebe alcool.